Búuweeti, unleemp bël apënari pëënjënţan ţënko. Mëënteeba untab kare ajëënt, untab pase jëënt, búuweeti cíimbun ţël. Á bakáaţ kaka ayëlarin bëţ káweet uwala bañaan untab kaka ayëlarin bëţ káweet. Búuweeti, unleemp bël cí ndënko ţop këënjeej búuweet belay bameenţu káto, këënj búuweeti káaweetina ndënko andënjëënţ. Pëëlënk ţíij ilar mëëyëlan pëënjeej búuweeti káampënaniyël, káfayasar búunţande. Ngëëndúus ngindank, ngëëndúus ngí bañaan dunkeenk akákar ngëëndúus përasa ngí. Bakáaţ ajá bánaţaná bëfa iweeti yimbáajoon búunjeej kañaw udúus mëënţandun. Bukak ţíij mëlik ná omo ná odëjabel, búunkamaŋ keejeej búuweeti kásicëna ngëëndúusa anjëënţ këëmaŋ ngúujil. Kom búuweeti náfá bël adëmb mak.